Ja kaavaando in arroz te daakendoxi tomate rojo o arroz kuixi aña'a te dava'andoxitipo seco kuyi'ichixi a ña'a te daande'e to'o ndiute na caldoso no koondoxi ju ndiaa jaa ku io kibelta te daandee to'yondoxi ndi'i ndiuchi ndiaa tadi ya'achikaxi ku arroz te kuunxi'i la'a chinana la cebolla aju tedi dana kava'axi xi a va'axi te a kajva'axi.